Bueno unvani este apartir maxa chi yo este he ka'a xanda este freir kation xa'a, texte pero aceite, te ndakan semilla chi tuu maxi iha kendu kavi na'a tupe kovadi nja njaka kitu xatu kuu hi aceite tavi dijo, ochi chin este chichen kuxhia xana'a kutute te iin kaxhinda xhi yuu kuanchi este natural chijajn kuenta barra xuan vende yuan chi yuan chi natural kuyua kuyua njaka njataxi maxa'a.